Ebikoosi ebibi nibyegesa omwana engeso ezitali nungi nk'amarwa obusuma obusiihani obutahurra n'ebindi omwana onu amalirra atataireho mutima ha kwega amalirra alemerwe okwega kurungi rundi amalirra arugire omu isomero

Abantu omu kiikaro kyaitu basoma empapura z'amakuru bahuliriza rreediyozi barora tiivi bakozesa amasimo kurora nibatunga amakuru agaru agarukufa mu kiikaro kyaitu

Enyegesa y'amadiini niyo neeretera abantu kujwara nukwo bakugonza haroho abakwenda kujwara ebiraihire haroho abakwenda kujwara ebigufu haroho abakwenda kwesweka haroho abatakwenda kwesweka

Omu bwire bwange bw'obugabe rundi omu bwire bw'okuhuumura naakugondeze okuzina omu ekeleziya rundi omu kanisa kandi ekindi eki naakugondeze kukora nikyo okusamba omupiira na bagenzi bange okukira muno obwire obwa rwebagyo

Kintu kikuru muno kuganikiza abaana abato enganikyo habwokuba enganikyo kintu kirungi muno eky'okubanza nikiteeraniza hamu habwokuba nimuba mwikaliire hamu aho numuhuliirizangana abaana nibaihamu ebisembo nka binu kuhuliiriza n'okukwata ekintu kubaza orubazo omwana akarukwata mu mutwe kandi ntuba ntulinda n'obuhangwa bwaitu mh obwa Tooro

Abaisiki nibasemerra okugenda omu isomero nk'abaana aboojo habwokuba nibasobora okukora eki aboojo barukukora tibarukusemerra kubanaga enyuma ngu obatwale abaana aboojo bonka mu isomero n'abaisiki nabo ntusemerra tubatwale omu isomero habwokuba boona nibaingana

Kunywa amaizi buli kiro nikireetereza omuntu okutunga amaani kandi ab ab ab'ebyaa nyegesa batugamba ngu nsanju naitano ha bicweka by'emibiri yaitu gaba maizi so tusemeriire kunywa amaizi nukwo omubiri gwaitu gutunge amaizi agaraayamba kurora ebyokulya byaitu byagenda kurungi mu musaahi

Tunywa amaizi buli kiro habwokuba amaizi bwomeezi omubiri gwaitu gunu gulimu amaizi twine kuganywa nukwo gakaikara mu mubiri gwaitu habwokuba omubiri gwaitu nugwetaaga amaizi kakuba gutatunga amaizi habwokuba tutukubaho

Omwebembezi omurungi aine kuba ky'okurorraaho aine kugonza abantu be aine kukora n'amaani aine kwekambisa abantu be kukora aine kuba muntu mwesigwa

Ebirungi ebinyakuli mu kusoma omu kicweka kyaitu abazaire abanyakusomeseze abaana mali mali tibarukujura nakati obu barukurwara abaana nibabajanjaba abaana bombekiire abazaire baabo amaju amarungi abaana baba babaguliire abazaire baabo ebiiruka abazaire noosanga nabo basemeriirwe n'abaana baabo mu maka gaabo

Amazarwa ga Mukama waitu ngajaguza kuraba mu kusiima Ruhanga habw'okutuha omwana we kutuzaalirwa habwokuba mu kuzaarwa kwe nuho kucungurwa kwaitu kwarugiriire hati nyowe njaguza ningenda omu yeekaaru ya Ruhanga okusiima Ruhanga

Omukazi owaarukwonkya asemeriire kuba naalya ebyokulya nk'ebihimba birimu orugabu anywe muno obusera nukwo asem asobole kutunga amata mu mabeerege kandi asobole kuba nanywa amaizi kandi atungire okuhuumura

Amaizi amarungi kugatunga oteekwa kugira eky'okugaleeteramu nakyo ekiyonjo obu okuba oine eky'oleeta amaizi ekiyonjo nootunga amaizi amarungi kuteekaniza amaziba gaawe mbere okwiha amaizi nakyo kikuru

Obu mpurra obujwaahi eky'okurorraaho kakuba mba ndi ha musiri nindima ninyinuka nintaaha obu nkuhika muka ninywaaho amaizi nimpuumuraho kuhika obujwahi obu obu burampwaaho nubwo nyimuke ngende nkole ekintu kindi baitu mbanza mpuumura

Akasumi akanatungiremu esimu yange ey'okubanza nkaba ntarukumanya n'okugikozesa baitu nagenda ningyega mpora mpora nkahurra omuhimbo mwingi muno muno muno habwokuba kyali kyoma kya kalimagezi nubwo kiizire buli twakozesaaga amabbaroha tuteeka mu posta ohandiika amabbaroha nooteeka ha motoka baitu obu natungire esimu nahurra ninyikarra Fort Potro nimbaza n'omuntu wa Buganda nkasemerwa muno

Abantu abasomere mu kicweka kyange batandikireho amakorro abandi batandikireho ama bbanka abandi batandikireho amasomero mbere abaana bakusomera abandi abasomere abantu batandikire kuheererra abaana abandi abatakwesobora so eby'enyegesa biyambireho muno mu kicweka kyange

Kintu kikuru muno kwegesaaho ensinganto mu kicweka kyaitu ha kahuka ka siliimu habwokuba akahuka ka siliimu tikaine mubazi ogwakazonzorwaga kandi nikaita kubi muno kandi nikaturra

Mmh emikura egi ey'abantu baingi neeretera abantu kutunga abanywani baingi kandi buli munywani aine ekigenderwa kye hati obunywani obwingi obu nubusiisa amaka

Abalimi mu kicweka kyange mbakira kutangatangana obulemeezi obw'okuburwa enjura mmh enjura obu ekubura ebimera byabo nibyoma kandi n'ebyokulya obu bakumara kubitunga omuhendo gwabyo gw'okubigura n'okubitundiraho tuguli gurungi

Abantu b'omu bicweka byaitu tibarukusobora motoka orulengo rw'okugura motoka tibakaruhikireho kandi n'okupangisa motoka ekutwale iwe wenka kya sente za haiguru muno nikyo abantu abaingi barukukozesa obugaali na pikipiki

Abalimi b'omu kicweka kyange balengereho kutangatangana obulemeezi bw'empindahinduka y'obwire na habw'ekyo ebi bakulima tibyezere kurungi habw'empindahinduka y'obwire kandi ekindi batangaine obulemeezi bw'abasuma abakwiba ebimera rundi ebirimwa byabo

Kirungi kwekebeza akahuka ka siliimu habwokuba obu okuba noomaanya eki oli noosobora kutunga obwomeezi oburungi noosobora kwerinda okalinda n'abaana baawe kandi okaikara osemeriirwe

N'obu orukuzaara abaana naiwe okaba muzaire okaba n'obujunaanizibwa bw'omu okaba n'obujunaanizibwa nk'omuzaire obulemeezi numuba mutakwikiranganiriza hamu habwokuba buli muntu ha muba mwarugire omuka zitakusana

Nkahurra omuhimbo mwingi obu nazaire omwana wange ow'okubanza nkaba nkuzire baitu nkaba ntakukinihira ngu nanye kiro kimu ndisobora kutunga omwana owange ha bwange nkaikara nawe nkabyama nawe nkamurolerra nkamunabya nkamujweka

Obwire bwange obw'okuhuumura rundi obw'obugabe nimba ningonza ndime ebyokulya nk'ebicooli ebihimba ebilaaya ebitakuli hanyuma y'okwera kw'ebyokulya binu mbitwale omu butale mbitunde nyihemu sente ezisobora kunyamba okukozesa omuka mu kurraaninga emirimo eyeetali emu n'emu

Abalimi ab'omu kicweka kyange nibafuuhirra ebimera byabo n'emibazi eyeekutangira obuhuka obu bikukwatwa endwaire nibagura emibazi endi nibafuuhirra endwaire ezi nazo ha bimera nizihwaho nukwo mbalinda ebirimwa byabo bati

Ntakagenzere ha mu ha mulimo nyimuka nsaba ngenda ntandika kukora emirimo ey'omunju n'ey'aheeru kurora nasiga eka yange nyecumi kandi obu nteekaniza abaana bange n'eka n'abomu ka yange boona kurora basiga baatunga ekya nyenkya ekirungi rundi eky'okuu entanda y'okuboha nukwe ntura

Kulima nyowe mba nkozesa enfuka kulima nkozesa n'ekipanga kurora nimpungya ekisaka kandi nkozesa na fooka kurora ninkanduuramu ebinyansi

Omukazi owaarukwonkya naasemerra okulya ebyokulya ebirukworoba nk'ebitooke kandi naasemerra kunywa muno amata anywe obusera bw'oburo nukwo busobole okumuleetera amata agarukumara omwana aga rayonka

Omwebembezi asemeriire aimukiremu ayambe abantu be hanyuma ebi ebi atarukusobora asemeriire agambire abeebembezi abakumukiraho nukwo basobole kuyamba abantu aba buli kiro

Abantu b'omu kicweka kyaitu batunga amakuru agarukugenda mu maiso hanyuma y'okuhuuliiriza ee rrediyo ezaizire mu bantu rundi mu byaro hamu n'okugenda mu bicweka eby'oruteeraterano nk'ekeleziya isomero akatale

Mpemba ekitaara kyange kya sola amasanyarazi obu gaba garugireho mu kyaro ky'owaitu

Abantu ba Uganda okurora nibatanga oburwaire bwa siliimu okuraranga ensi yoona nibasemerra okwekebeza bakemanyirra hanyuma y'okwemanyirra basobole okwerinda baleke okugenda okwenanaga kwongera kuturra oburwaire obu abantu abandi abatakaburwaire na muno muno abantu abandi nibagira itima ha bagenzi baabo obu arukuba aine oburwaire naagonza agende abwise mutaahi we kandi ekitali kirungi

Eeh okutunga esimu yange ey'okubanza omu mwaka gw'enkumi ibiri n'omunaana esimu zaali zitakakanyire esimu nagyetimbaga ha mpali noorubata neezooka noofooba buli muntu weena naagenda afoobeere nukwe esimu bagirole esimu kyali kikuru muno muno muno nambere zaiziire kandi nambere nagitungiire

Abantu ab'omu kicweka kyange balima baliisa ente bogya engoye balimirra bahungya kurora baatunga sente buli omu naakora kusigikirra nk'oku akusobora omulimo ogwakusobora

Nyowe nkira kugonza ebih ebitooke bigerekere ebihimba mbanza ncumba ebihimba bihya mpaata ebitooke mbyogya mbiteeka mu bihimba ntamu amaizi ntamu n'ekisura nteekamu n'enjagi kandi obu mba nyine n'enswiga ngerekaho enswiga ebyokulya ebyo obu bihya nkenenamu amaizi ago mm migiramu enjagi zange nukwo ndya kurungi ebyokulya

Kintu kikuru kwoga buli kiro habwokuba kitusobozesa kwerinda endwara z'omubiri nk'obuhere hanyuma kyongera kitulinda obutanunka

Ekyo tinkukimanya tiinyine nkooku nsobora kukugarukamu baitu nyowe nindora ngu abazaire basemeriire kuba b'obugabe obu baraabaga bali n'abaana baabo eeh tikiri kirungi okutaba n'obugabe oli n'omwana waawe osemeriire obe w'obugabe

Abantu omu kicweka kyange bakira muno kuteekereza obu barora omwisiki ajwaire endabada nk'abasaija ngu ogu muyaayi rundi mwana musuuguugu rundi mwana akengereho rundi akugukireho mu bintu eby'ekikuru

Feerinda n'akaro binkwata kubi feerinda ebihimba obiibika obiihaho ekisusu omara obicumba otamu akagita orunyaanya akatunguru bisemera binura akaro obu nubwo oburo bwenyini obusiire otamu akahunga ka muhogo kataito ohotora olya mali omuntu asiima

Obu nkuba ntaine byokulya ebirukumara ningenda mu bataahi bange ninyekopa ningamba abantu obu ndaatunga sente ndaabasasura kandi ninkora n'amaani